أفضل كتاب قرأته مؤخراً هو الأجنحة المتكسرة لجبران خليل جبران، الكتاب مليء بالمعاني العميقة عن الحب والفقدان، يوصل المشاعر بأسلوب شعري جميل أنصح أي شخص يقرأه إذا يحب الآداب اللي يعبر عن المشاعر الإنسانية بطريقة حساسة ومؤثرة، غير كذا الكتاب قصير وسهل وسهل القراءة لكن معانيه تبقى معك لفترات طويلة.